Ty fomba fiasa kiririky na kilakisony amy bisikileta iny: piripirity amy tondro manao ho tia raha iny, le manao krin krin krin krin krin krin. Piripirity amy tondro raha viny kelikely eny iny.